Elell na ma ghi ako epe dighi elell phe pho atu ameeny elell pho na elell pho emaar ebaal nu rotol romadan na sighe alogh loor aguugh na ro loqh loor aguugh pho ku na tu asique oobian na loqh asiqhe booh alogh na sighe maqgie alogh asique ayo ka loqh akirip whudia ro kukwo aloqh na loqh oomo idi pa pho ku oja guugh pho opo pho osuqhuron ku odi rodeheri ro tol pa idi di di di di atol oro atol ooo atol ekasian bru na di ka na ka laiyni apoqh ma boqh pho akasiani pa elell na bile amoghi mooboph pho apoqh mumo oobiam pho abiph pho amagi pho akasian ku akaar atol pa abile apul na ro omiin mo ma willa kuna asuqhuon elell pho epe pho ku na sereh ku agbi osighe agbagba osereh ku na akoor edien pho ilo oyeroye na agno nen rokoor ro gho ologhi di gba gba pho onhu ibam arinumuun pho abipho na amogh bo mu edien pho ope pho na agbi osique alell phe epe oleh na roleh ku na asique mum apughol obile eru pa akon dia pho ophon pho mira kaaph bo adighi kuen edien di regho oye yaam na ka meeny khen idi pho ro meeny ghaaph bo omeeny akonkondia pho ophon pho na logh asa Alogh inna alogh wuudia alogh oomo araar ipe ekpe bo ologhodi ku na depheri alogh boph roobian aloqh amayi everything oomo akar ku na alogh siphe pho ku mem lo aguuph opo rophul owila iyaar di esugha pa pho obuqhuron ojereh osique si gbagba ku okorogh yogh olo oyeroye ro loghodi gbagba edien pho reepham bin roleh bininin ku roleh iduo pho na sique muum apughul rophughol mum mo epe meh ten ebile eru ephen mem lo na ka giir mooboph egusi na poratu asiqhe na ma moqh innah, phiphe amoqh idoonyi amogh gbagara oomo araar ipe kosaamo na tu loqh mum munum edini khen kiro kiro ooni kheni na logh mum ko sique munum ku na maar faray na logh ayo afaray ku na agbi ologh egusi pho epe pho na ro logh equsi pho epe pho ku na akirion idi di di di di na karion akarion akirion na ro miin meh equsi pho meh wila ku na agbi ologh innah ipe na ka logh ku na agbi ologh amum okperegh ku odi rophal rekinsia ku na gbi osiqhe ukio na logh na sique rinya oziza na logh na logh ipe na ka feel pho ologh pho ka ke beran bo nyina na logh idoonyi ku sa guugh pho opo pho asughuron na ro sughuron bin oqhagh pho po ma ten bin oleh ku iyaar di ebile esuqua bin imoghmun enon iyaar di ebile rediqhi. Ebile eru <hesitation> ofor na ra giir ofor amoobogh ofor bunin ro use glaani ikpo ale bunin ro use ghan munum amue pho ra kaaph bo odiqhi yar di na use munum na logh munun amunum ma ghologhol na sighe ayohpho na loqh na siqhe <hesitation> ofor pho pho na loqh na ro loqh ku na akirion idi di di di akirion akirion akirion otol amiin mo kaar eeteneghian na gbi ologh onya mum na roloqh mum na gbi obiqhe innah phi pe pho raari pe na ka saaghiom mo ku na alogh pa pho ku odi atol apul, apul, apul loqhodi omo araar ipe ekpe bo oobian ra boph re phe rephe rephen na loqhodi na miun ma maobopho ma wila bin asughuron asereh rosuqhuron ro sereh pho edien meh wila edien oleh meh mite ofor ku na ra giir bunin ro we ghoodi kuen ikpo ale bunin kio kopuy ikpo ale alogh kuro logh ku apul idiphi idiphi idiphi ka opul egey epbulom di ananami na naiin mo ikpo ale pho ipe meh wila ku na igbi ologhodi oomo araar ipe na ka loghodi pho kuodi atol pa apul oomo pho idi aale naghian amadan ku na loqh amaqi na logh oobian, boph aloqh oomo ipe ekpe bo di agugh ka dugh na loghan di oomo araari pe pho na logho ro madan na ro lany ro phogh mo ma wila na sughuron ajereh obile aru amoodopho amuen pho rokol <hesitation> emoqh mooboph di ro kiol ghan ro use qhen ikpom idoonyi <hesitation> oko ikpom idoonyi mo use osaam K ro kazi pho phon pho na kum okazi pho okazi pho ko porokrip okpiri kpirium ku na alogh ekpa ku na kum okazi pho ku na kum ku azegh ku esighe mem iboom ku miin mo odi na zeqh ku sique asereh iyo ogiron ogiron mo pho pho ko use pho oghirom ofor pho ko krip oghirom mo opo pho omaar opolomi amum mo odi amuneen amadan na sighe alogh pa aguugh pho na sighe innah na parion na logh na sique ikpanidoony na logh kar di ekaanan ni ologhodi ipa pho ku mooboph pho kadugh oleh ku aguugh atol apul akasian ku na ro miin mo ma phul akasian ku na sughuron asereh ko sereh epe oleh pho po pho okphar mo migh okoroqh oleh ebile eru <hesitation>